میں آج تک صرف دو کنٹریز میں گوں، ایک بولے تو پہلے تو میں انڈیا میں ہوں۔ اور انڈیا میں میں زیادہ تر گھومے نہیں۔ انڈیا سے باہر میں گوں بولے تو <hesitation> اس میں کویت میں گوں اور دبئی میں گوں بولے تو وہاں ہمارے <hesitation> ابا جان کام کرتے ہیں۔ اور وہاں میں ان کے برڈے کے سلسلے میں گئے تھے اور ان کی سالگرہ تھی تو اس لیے گئے تھے۔ اور سچ میں یہ دونوں کنٹریز، مطلب یہ جو کنٹریز ہیں، میں گوں <hesitation> گوں وہ <hesitation> اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ آپ کو اگر واپس آنے کا جی نہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ واپس آؤ۔ یہاں تو بہت اچھا ہے اس جگہ اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہاں کھانا ملتے، بہت اچھے اچھے کھانا ملتے۔ بریانی تو بہت فیمس ہے وہاں کی تو میں یہ دو کنٹریز میں گوں اور بہت اچھا لگا اور مجھے بہت اچھا لگا۔ وہاں جاکو۔